اليوم المفضل عندي هو لي كيبدا نوض في الصباح ونصلي الفجر ومن بعد كنمشي نضرب واحد الجرية في الهواء الطلق وغالبا كتكون في الغابة أو في جنب البحر من بعد كنرجع ونفطر ومنبعد كنخرج نضرب واحد الجولة نشرب شي قهيوة في المدينة وكنكمل الجولة ديالي في البلايص ديال وسط المدينة من بعد كنرجع كنتغذى ونخرج وليداتي في العشية ونرتاح مع راسي ومن بعد في المساء كندخل بكري ةكنحاول نشوف شي فيلم أو نقرا شي كتاب باش نعس بكري ونفيق بكري.